As miñas viaxes son sempre a natureza e a montaña. <hesitation> Pois gústame ir a parques naturais e facer roteiros, <hesitation> comer ben, <hesitation> pouco máis.

Son poco miedosa, entón, pois non lembro así <hesitation> unha vez que fun ver unha chuvia de estrelas <hesitation> fomos a un sitio no que había, non había contaminación lumínica. <hesitation> Baixamos do coche e cando me dei conta sentín que alguén estaba respirando ao meu carón e como non viamos nada pois non sabia que era ou quen era. Asusteime, metímonos no coche, acendimos as luces <hesitation> era un cabalo.

Si, claro, moitos, o meu favorito, pois quizás é A esmorga.

[ruído] Pois si, lembro unha festa, a Festa dos Callos en Culleredo <hesitation> pois agora non me lembro de máis, pero si, a a do marisco do Grove [ruído].

Cadros con fotos que teño co meu mozo.